<hesitation> mam wan nyaŋɛ yi duhi la zɛ'ɛta bunpigisi ta paɛ dukara puan. Tu tari la sansia, bugereŋa, <hesitation> guure, <hesitation> tu tari sim gee tara <hesitation> sɔ'uŋa, tara sakua, tara baa, tara naafu, tara konaafo gee tara wɔbegɔ.